मोर इअ कहबाही जौत घरवका परिवोरवनी मन्सावनी साङे फेरी रहके डौल लगलही कहावा कहावा जएके फेरी डौल लगलही हुन्करे साङे । अ इअ सङ्हतियवनी साङे फेरी मोर घुमेक कहावा कहावा जएके मोर डौल लगलही नाही । अ घरवका परिवोरवनी मन्सावन साङे कस्नुक हसइ जामअर जाना सङ्ही हसहुनत । यापन दाओ, बाबा, दिदी हसे भाई सबह हसइ बहिनिया सबह हसइ । ककव, काकी सबह हसइ जम्मै जाना सङही हसहुन्त । बकिय बकिबाबा हुन्का हसइ, बुवा बुदाओ हुन्क हसइ जम्मै जना सङ्ही भेले जम्मै जना घुमे गेले डौल हसइ नाही रमैलो फेरी हसइ । यापन दुख सुख जमाइ बिसरोसहु नाही । ओहवा जेसहु डौल लगसाइ नाही । अ सङ्हतियवन साङे कस्नुक हसइ अ उअ खाली उअ हसी मज्जाक हसइ नाही सङ्हतियवन साङे । जेबही घुमे हुन्करत जाएके त जेबही तनाउ तनाउ जेबही कहव कहव डौल त डौले हसइ घुमेक रमैलो फेरी हसइ हसी मज्जक हसइ । तर मोर त उअ हसी मज्जाक छणके देउनकही घरवैक मन्सावन साङे इअ घुमेक, घरवैक मन्सावन साङे रहके अ घरवाक मन्सावन साङे कहवा कहवा जाएके मोर इअ डौल लगलही नाही ।